Ngone oro igo ge rai ngone sago ena rasi ngone sui ena ma rehe rai ngone ciru marehe rai ena ma rehe ciru rai ge ngone so capu marehe se ake krehe ngone poloso la ena ma goro ge fugo rai rasi ena ma goro anggena ngone fo so gahi kupa igo ma goro fo gahi uge naka, fo so gahi bira kuraci, fo sogahi uge diburu, se uge ganemo, bolo ua igo ma goro ge ngone fo sogahi magi toko, bolo ua fo sogahi mam-mam, bolo ua fo sogahi dasu ngan, se koi ngan, sobake igo ma goro.